<hesitation> Eto, so bhaju sukkar kam, dumod illa habandu sosai, hai dumdohad danyahu uji, dumdohad danyahu mbarata bandu, umad dand diabetes. And then diabetes, but umbaradum wara leki. Gamansawra misaurete ustu nyam u sukkar, dindun tokwad u furtukawara exercise, atokanya wancha, wancha. And then a wancha less nange, eban nange, wulakala suga wan pata banduma.